Ga̱ na mualam de ɗa nie ga̱fe tong ga̱ bo̱o̱t fa̱ shim ni ɗa̱s na̱ la buak la ga̱ hada gwen le sharap, gwen bi tuk, ga̱ shin ni ɗa̱s sa̱ na̱ ga̱ bo̱o̱t pa̱ sa̱ na̱. Ga̱ na̱ sa̱ nasara na̱, ga̱ bi nyet na̱ tong ga̱ bo̱o̱t pa̱hsim ni nen la tu ga̱, wus la-la, kang sek, demtai la ga̱ lang hande tyong ga̱ diam de ga̱ shin dibi ba nga̱n le ni ka̱t ɗe ga̱ sa̱ yi. Ga̱ na la jap yim ga̱ de men ma̱ hada ga̱ konkwan ɗe ma̱ shim yi, nie ga̱fe ga̱ ɗe muk ga̱ bo̱o̱t pa̱ shin ni, dat-dat ga̱ kat niga̱ sa̱ ni dat, la ga̱ tong ga̱n sa̱ ni ko la tong ga̱n muan ɗe pe muan la shin ni ɗat-ɗa̱t tong ga̱ bo̱o̱t pe shin ni dat-dat